Misy karazany maro ny ampola: misy led, izy io a de le led manome hazavana, manazava zay maizina manodidina anazy eo. De ohatr'zay koa ny ampola tsotra, mamoaka dégagement ana énergie izy io, chaleur- ny hafanana, zay ny asan'ny ampola.